කණ්නාඩි. කණ්නාඩි <hesitation> භාවිතා කරනවා <hesitation> ගොඩක් විට අපි ඉතින් හැමදාම <hesitation> මුහුණ බලන්ඩ ඒ වගේ තමා කණ්නාඩියක් පාවිච්චි කරන්නේ. <hesitation> ඊට පස්සේ අපේ කොණ්ඩෙ හදලා, කොණ්ඩෙ පිළිවෙලට තියෙනවද එහෙම බලන්ඩ පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> තව පිරිමි අය නම් වගේ රැවුල කපන කොට රැවුල කපන එක පිළිවෙලට තියෙනවද එහෙම බලන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒවගේම අපේ මුහුණේ <hesitation> දෙයක් අපි ආලේප කරද්දී ඒවා බලා ගන්නවා. කණ්නාඩියෙන් බලාගෙන තමා ගොඩක් විට ආලේප කරන්නේ. ක්‍රීම් වර්ගද පවුඩර් වර්ගද ඒ වගේ. ඊට පස්සේ <hesitation> දැන් ඔය <hesitation> ගොඩක් විට නාන කාමර වලත් කණ්නාඩි තියනවානෙ නේ. දත් මදිද්දී ඒ වගේ සමහර අය <hesitation> බලාගන්න එහෙමත් තියනවා. තව <hesitation> ඔය දරුවන්ට ඉස්කෝලවල එහෙම දැන් <hesitation> ගීත පුරුදු වෙලා එන්ඩ කියනවා. එහෙම නැත්තන් කතා පුරුදු වෙලා එන්ඩ කියනවා. ඒවටත් ඉතින් දරුවොත් සමහර වෙලාවට කණ්නාඩිය ඉස්සරහ ගිහින් ඒවා කියලා එහෙමත් පුරුදු වෙනවා. ඉතින් කණ්නාඩියෙන් ඒ වගේ දේවල් තමා සිද්ධ වෙන්නේ.